Nuts'k'ó rí rí né'egö k'a b'ǚb'ü kjá jñíñi yó b'íjtu k'a jéxí yó ndíxu k'a b'ǘtji í téxe yó xë́dyi, yó tjṓ'ō k'a tū̌müji nújnujmé ná kíjmi nú pjá' dyë̀mbo, dyë̀mbo k'a 'ä̀t'äji ná pǔnkjü kíjmiko dyá k'a gá kíjmi ná jó'o téxe yò të́'ë yó 'ä̀tji yó, yó ndíxi yó 'ä̀tji yó má'p'e yó mândres'i k'a pój... pó'tji yó xë́dyi para dyà rá jót'ü í yó kjájna í k'o b'ǚb'ü kjan... k'o pés, pés'e kja tjṓ'ō ngéjyo rí síjme má ná kíjmi yó tjṓ'ō yó kjǚ'ü, ngéko rí síjme k'o má ná kíjmi téxe k'o tū̌müji k'a jñíñi

K'a í jñíñi gójmé má tū́ji yó të́'ë, pa xô..., xôpüji para... rá salvajo, salvágoji pa xópüji má xôm'a para dyá rá b'ǚb'ü ts'ájé yó, yó yá, yó yá ndù'u, pa xópüji téxe yó të́'ë yó, yó méndzǔm'ü, este... mí guë́'ë píji porque yá ndù'u nú, nú b'ë̌zo, nú ndíxu, mí guë́'ë porque yá mí né'e k'a ró ndù'u k'a ró dyája dyá ró ndù'u í ngék'o mí guë́p..., guë́p'eji í nú b'ë̌zo k'a pá'a xóp'ü, pá xóp'ü ná, ná zós', má xôm'a í pä̌sp'äji ná córona nú, nú ñí'i, nú, núdyá ndù'u í má kjáp'i nú xôm'a este... pós'i ná, ná ñǐjme í xóp'üji, xóp'üji nú ñíjme yá, yá rá ndés'e rá xóp'üji 'ùjni nú ñíjme nú pa xóp'ü, nú xópüté, gá ndǔn'u nú ñǐjm'e í nú xë́pjo 'ùjni para rá ndǔn'u nú xóp'üté

Nuts'k'ó rí mbéjkuegö k'a íñójb'..., íñójb'ë í sobríno xíts'i k'a k'o m'â'a rí pôb'ü rí jêzhi ímíjtu k'o rí sô'o rá jñátjo ná jó'o ó 'í'o, ñé ó jñé ch'úk'a rí jêzhi míjtu para ñês'e ná jó'o, rí xík'o... nuts'k'ó rí sô'tjo rá jñátjo ná jó'o jñátjo, ngés'i k'a b'ǚb'ü kja jñíñi dyá pâraji k'a jñátji ná jó'o s'êjeji kja jñátji yó të́'ë, Nuts'k'ó rí jñátjo ngék'o rí jêzhi ímíjtu

Yó të́'ë à jñíñi k'o pá'a, k'o ä̀t'äji yó súb'ejchujn'ü jôd'üji ná mbéjchujn'ü para má, para má, para má es... à nits'ími para má jôkji yó ndä̂jnä yó, yó xálo rá mbédyeji ná jó'o kja ná k'â'a tápji yó ndä̂jnä k'a, k'a rá pä́s'i para este, cambiagöji téxe yó ndä̂jnä ngék'o pa xíbiji téxe yó, yó xálo, yó ndä̂jnä k'a, k'a rá pä́s'üji rá limpiagojí jângo b'ǚb'ü yó Ts'í Síño. Téxe yó të́'ë yó mbéjchujn'ü yó súb'ejchujn'ü póji, 'ä̀, eh... í 'ùjni, 'ùjni k'a rá síji yó súb'ejchujn'ü, má yá go nguârü nú míx..., nú míxa, rá má ñônaji porque yá kuârüji dya í ndzhä̌'ä ngék'o póji ngé b'óndôngo póji pa péch'eji yó Ts'í Siño téxe yó ndä̂jnä ̀k'a pós'i yó xálo

Nuts'k'ó rí né'egö k'a jñíñi k'a b'ǘb'ü téxe yó tjṑ'ō, yó kjǚ'ü, k'a jnà'a, k'a ná jó'o mí ná kíjmi téxe yó tùjm'uji k'a jñíñi, k'a ná jo'o yá 'ä̀tji ñêch'e para rá të́'ë, ngék'o ná kijmi porque ná mìjt'u k'o të́'ë í ná jó'o yó ndéje, nú ndéje má pédye k'a yó zá'a, kjǒ'o, k'a t'éje má b'à'a 'ē̌jē dyéb'e, má dyéb'e mí ná kíjmi yó kjǒ'o, yó tjṑ'ō, yó ndánxa, yó múxa, í yó ndéje jânge pěs'e kja nú ndǒ'o, nú ndó k'a í pěs'e í nú ndéje k'a rí síjme k'a mí ná jó'o

Nuts'k'ó ró kjích'i k'a mí b'ǚb'ü kja í jñíñi mí kjèzhe é míjtu para tö̌xkjèzhe para ró chjǘtjü, e gú sä̌jä ná b'ë̌zo gó má mbót'ü rí... ím b'ë̌zo porque nuts'k'ó dyá rí, dyá rí né'egö nújnája b'ë̌zo í k'a mí chjǘ..., mí ró..., ró chjǘtjü k'o má mbǒtjü para ró nuts'k'ó ró kë́jmé ts'ë́je pa ró ndzíndzi nú nája í mí'tjo guë̌go mí'tjo, mí'tjo guë̌gogö, dyá mí né'e ró jā̂ndā nú nája b'ë̌zo k'a gó má mbǒt'ü, mí tí'i guë̌'ë pì'i ím b'ë̌zo k'a yá, yá mí ndú'u k'a à tjí'i... nú níts'im'i, mí tò'o píts'k'o í má mús'ô'o mí tí guë̌go, rí guë̌go k'a gú mbǒt'üji í m'ë̌zo

Nuts'k'ó má, má yá ró kjuárü rá 'ä̀t'ä í mândago kja nú ngǔm'ü; má yá rí kjuárü téxe rí 'ä̀t'ko í mândres'i í..., ín kjôs'ü para rá 'ä̀tm'i yó... mândres'i para rá 'ä̀tm'i yó, rí 'ä̀tm'i xë́dyi para dyá rá jôt'ü ngík'o rí 'ä̀t'ko má dyá rí kjuárü rá 'ä̀t'ä téxe í mândago k'a ngǔm'ü, rí 'ä̀t'ä í mândres'i para rá pójmé, ngék'o rá téjm'eji ín tòpjü para rá tö̌m'ajmé, tö̌m'ajmé k'a rá sí'm'e

Nuts'k'ó ró... ró kjâ'a k'a rá 'ä̀t'ä yó m'ândres'i yó... 'o jêch'i i nána para 'ä̀t'ä yá, yá mí s'ôra 'ä̀t'ä í mí b'ä̀ngü... b'ângü í jñé'e ná k'ò'o ná ts'íza para rá xôrü rá 'ä̀t'ä mí zângü mí, mí, mí zângü k'a dyâri dyá mí pâra rá 'ä̀t'ä... í yó, yó m'ândres'i mí pós'i xë́dyi yó májp'e ngéje mí tǔn'i yó b'ë̌zo k'a rá má tǔji sá'a mí 'ä̀t'..., este mí pä̌s'i nú xë́dyi nú jñôna k'a rá sí'i má mí... yá mi s'ä̌t'ä má póji téxe nú pá'a, ñéjñe tǔn'üji nú... nú jñôna k'a nú májp'e. Ngék'o este... ró jích'iji ró 'ä̀t'ä yó m'ândres'i yó májp'e, ngék'o mí 'ä̀t'äji yó... téxi yó xútǐ'i má... yó xútǐ'i yá mí 'ṓjtjō mbék'a rá ts'áji ngék'o xíts'iji para ró 'ä̀t'ä

Nuts'k'ójmé rí 'ä̀tjkojmé kjâ'a... jângo b'ǚb'ü yó ndíxu yó jñátjo jñá'a k'a jíts'iji rá... rá 'ä̀tjmé yó mândres'i yó májp'e yó... téxe k'o rí 'ä̀tk'o 'ä̀jtji kja jñíñi pa yá... yá gá mbézhi núts'k'ójmé k'â'agöjmé, rí 'ä̀tk'ojmé yó juäj..., jângo rí b'ûnk'ojmé kja yó grupo mazahua ndék'o jíts'iji jís'jmé para, para mé'e rá 'ä̀tjmé téxe yó mândres'i, yó májp'e, yó... yó... [ay, ¿cómo dice?], rí b'ǚb'ü jm'ék'o téxe yó ndíxu k'a né'e rá mbáraji k'o rá dyä̀tji májp'e ó mândre'si

Núts'k'ojmé nú pjántëjë é jñíñigöjmé mí b'ǚb'ü ná pǔnk'ü pjántëjë ngék'o k'a bǚgü ná pǔnk'ü, ngék'o núts'k'ojmé... rí téjm'egöjmé yó májp'e yó mândres'i k'a b'ǚb'ü nú... pjántëjë... Mí jíngua mí b'ǚb'ü ná pǔnk'ü pjántëjë k'e mí dyá mí póji gá mája ngé b'ǚb'ütjé porque dyé pjántëjë ñênch'o k'a kjâ'a ndé b'ǚb'ü ná pǔnk'ü zàk'a mí ndzhôrn'ü, mí b'ǚb'ü ná pǔnk'ü ngék'o yá mí póji jângo b'ǚb'ü yó të́'ë, pero nudyá dyá tjë́s'e dyá gá tjë́s'e yó pjántëjë kja ngǔm'ü jânge b'ǚb'ü ná pǔnk'ü zà'a kja të́jë jângo mí pë́ji yó pjántëjë

Nuts'k'ójmé rí 'ä̀t'k'ojmé..., rí 'ä̀t'k'ojmé yó mândres'i, rí cupágojmé yó..., yó 'étamina, cuadrillé, yó rí 'ä̀jt'i májp'e ngejyo... ngéjyo estambre, hilo k'a rí 'ä̀t'jmé, ngék'o rí cupágojmé, este... yó ñâxa... ngék'o pâ'a gó médyo ó... yó ñâxa, yó hilo, ngék'o rí cupágojmé para 'ä̀tjmé yó mândres'i yó májp'e...

K'a rí 'ä̀tkojmé nú májp'e rí kjèzhejmé nú..., nú..., nú hilo para rá mbédye ná jó'o rí kéndzhejmé k'o nú ts'ízà'a yá hasta que rá nguârü téxe téjñi ní bola k'a rí 'ä̀tjmé k'a nú májp'e ngék'o rá mbédye ná ts'ínójo má ná nójo pǘs..., rí 'ä̀tjmé ndzídyo sí..., jñí'i má ts'íjk'e jíncho k'a ná nája, nája bola, ngék'o rí kéndzhejmé para rá, 'ä̀tjmé nú májp'e í rá nguârü rá kjéndzhe kjâ'a rá pǘs'i ndzídyo zà'a k'a, k'a rá pó'tji ngék'o rá mbédye ná jó'o jânge rá kjâ'a ná nójo k'a rá mbédye nú májp'e, k'a rá kjuârüji rá... kéndzheji yá ró pó'tji nú... ts'ídyo zà'a yá má yá nguârü pó'tji nú ndzíyo xüs... zà'a rá ngǚji kja ndóra pjótoji jñī́'ī, jñī́zà'a para rá ngǚji jângo b'ǚb'ü kjâ'a rá p'ä́ji mí zà'a ndóra ndǚtüji ná dyéje..., má dyéje kjâ'a ndǚtüji dyéje, dyéje kjǘjm'ü k'a rá ndǚtüji ngék'o rá ndǚtüji kja nú pjém'e k'a ná já'a má rá míjmi k'a rá dyä̀t'ä rá mbǚs'i ná jó'o, ngék'o rá mbédye nú májp'e k'a rá dyä̀t'äji

Mí ndzhë̂'ë este... ró... mí b'ǚb'ü kja íngǔm'ü 'á ró má'a... tö̌m'a k'a rá sí'm'e gá ñônajmé, eh... rú sǚrüjé ró 'ä̀t'ä k'a ín jñôna í... mbék... es... ró pǚs'ü pa ró ndá'a í... ró té'b'e kjâ'a ó mí'teb'e k'a ró ndá'a í jñôna k'a sí'i ró má pédye í xídyo..., ró má pédye í xídyo kjá ró má'a 'ö́rü para dyôrü ná jó'o, dyá ró kjuârü ró pédye í... xídyo k'a ró... ró má jñôna yá mí ndá'a í jñôna k'a ró sí'i ró kjuârü ró jñôna k'a ró mī́jm'ī rá 'ä̀t'ä ímíjtju para ró kjuârü 'ä̀tjä ímíjtju k'a ró má pédzhe 'í'i mū́ju k'a ró xíts'i k'a rá sí'i í... ró 'ä̀t'ä ndéje k'a ró síjmé k'o nú ndéje k'a ná 'ṓ'ō ró xíts'i, ró xíts'i, eh..., ró xíts'i ná 'íxi ngék'o m... mí ná, mí..., mí ná 'ó'o k'a ó sí'i nú ndéje

Nà jíchiji nú ts'ítǐ'i siño jêns'e jiíchiji póji téxe yó... yó të́'ë pa jñônaji k'a kja mbójkjimi para ngék'o pa jíchiji nú ts'ímbáne siño jêns'e póji téxe yó të́'ë tǔ jni k'a rá sìji tǔ ji, tǔ jnuji xë́dyi, nú jñôna, eh... k'a rá zìji, tǔmüji k'a pǎ pjéb'i nú b'ízhi para rá nê'm'eji, rá b'ǚb'üji ná jó'o má pjíschiji nú tǐ'i e siño jêns'e

Nuts'k'ójmé k'a rí k'o juë̌zhgöjmé ngék'o ngéjyó pjántëjë é yó ngôñi, yó tsíndzä̀'ä, yó koryó 'ö́tk'ojmé mí ngéjyó k'o rí xôrüjmé k'a rá k'a rí 'ä̀tjmé yó, yó jñátjo jñá'a ngék'o rí xǚrgojmé ngék'o rí, este... rí 'ä̀tjmé yó ts'íngôñi

Núts'k'ojme rí 'ä́tkojmé yo tézhe k'a rí 'ä́tjme jū́mū yo zâ'a para rá mbědye ná jo'o rá, rá zó ná jo'o k'a rí 'ä́tjme, ngék'o rí 'ä́tjme rí 'ä́tjme yò tézhe, tée 'ä́tjme yo b'ü síbi k'ará rí jö̀sjme nú tjō̌'ō yé 'ä́tsjme b'ü síbi para nda ná jo'o dyá, dyá rí 'ä́tjme, 'èncho k'o rí 'ä́t rí 'ä́tjme k'anu b'ü síbi yo tjō̌'ō para nda ná jo'o. Dya, dyá gà nda ná jo'o rí pë́ch'ejme ná jo'o ngek'o dya k'a rá ndâ ndúnü nu bízü b'òs'ibi k'anu tjṓ para rá péxjme ná jo'o k'a rá kǚjnüjme nú tjō̌'ō para 'ä́tjme nu tézhe rí 'ä́t'äjme k'anu. Dyä́t'äjme k'anu tjō̌'ō dya rró kjájme, rá kjájme nú tézhe k'a ró ndo rá yépe rá ndǎ'a para rá mbědye ná jo'o

Nuts'k'ó rí m'ǚgü má b'ǚb'ü í í'i téxe í ñójm'e í nána má rí b'ǚnk'ojmé rí 'ä̀t'k'ojmé k'a rá sí'm'e, este... ngék'o gá jñā̂ndā í nána k'e mí b'ǚnk'ojmé ná jó'o í ñójm'e ín chójn'e índzidyo yópjü k'a rí b'ǚnk'ojmé ná jó'o. Má rí b'ǚnk'ojmé k'o ndéxi ñójm'e pùx... mí tí'i sô'o ná jó'o í ñójm'e k'a kjátk'o má rí b'ǚnk'ojmé téxe í ñójm'e rí 'ä̀tk'ojmé k'a rá sí'm'e é rí 'ùjmé í nána k'a rí zí'i rá jñôna má b'ǚb'ü ná jó'o má xódye k'o rí... má sódye rí sínkojmé k'a nú doctor para nú mbék'a kjâ'a má sódye, ngík'o, nutsk'ó rí m'ǚgü má í b'ǚnk'ojmé téxi í ñójm'e para b'ǚnk'ojmé ná jó'o

K'a jñíñi yó fruta k'a b'ǚb'ü ngék'o tě'e ngéje o múzà'a, yó ndéndze, yó... yó... péndzheje ngék'o téji k'a íjñíñi ngé jyó manzana, yó pěra, ngék'o téje k'a íjñíñi yó fruta k'a í síjme

Nuts'k'ójmé rí 'ä̀tk'ojmé nú téjm'e í juā̂jmé yó tjṓ'ō k'a ná t'ö̌xü k'a rá jä̀s'üjmé rá, rá ndá'a í k'a rá kjǜjnüjmé, rá pjásjme k'a ró jä̀s'üjmé para rá mbédye nú téjm'e, rá jä̀s'üjmé k'a síbi k'a rá ndá'a yá rá, yá má b'ôdya gá ndá'a rí dyà rí síjmé nú pèjme k'a yá rá, yá ró 'ä̀tjmé

Nú... k'a 'ä̀t'ä nú mbójkjím'i 'ä̀t'ä pjôrü nú níts'ím'i xôk'ü nú ngôxt'i má b'á sä̌jä yó... yá ndú'u yó të́'ë yó yá ndú'u 'ó pátjü rú kjâ'a ngôxt'i tùn'u ná ngrús'i ngék'o bendecígö para rá ngích'i k'a, k'a mbójkjím'i ngék'a kjâdyo, yó mbôrü, yó pjôrü nú níts'im'i í má mbáxua 'ä̀t'äji, ä̀t'äji kja b'ǚb'ü kja à jñíñi ndä̌t', ndä̌t'äjmú ná pǔnk'ü zà'a para yó mbóxt'e, yó súb'échjǔn'u pa, pa túji yó ngôs'ibi para rá ndónoji k'a jñíñi para rá, rá dyä̀tji yó k'o nà xî'i para rá... gá ndǔtji k'a nú níts'im'i ngék'o kjâdyo mbójkjím'i

Nuts'k'ó gá 'ät'ä... yá rí né'e rá sí'i nú lenteja ñí... nít'i, nú ndzhójk'ü má rí sí'i ngék'o dyà rí né'e gá sí'igö nú lenteja porque má mí ndǔnt'egö mí k'o... kájka ró ndzójk'ü mí... dyà rí né'e rá sí'igö porque mí tóndzhójk'ü, ró ndzhójk'ü ngéko nú dyé dyà rí né'e rá sí'i

Nutsk'ójmé rí 'ä̀tkojmé nú téxe nú... ná mbája rí 'ä̀tjmé b'ígi nú... ná mbája ngék'o rá mbédye ná jó'o, ndé 'ä̀t'äji yó ngéjk'u para rá zó'o ná jó'o, para zíji téxe yó të́'ë, para rá... ná kíjmi rá síji

Nuts'k'o má... ngâ rí sô'o rá ñá'a ná jó'o k'a rí né'e rá m'ā̂m'ā̂ ngék'o mí tí tjěñe k'a yá rí sô'o rá xípji ná jó'o jângo chjū́'ū ngék'o mí... mí tí tjêngo

Nuts'k'ó rí penságo k'a rá, rá xíji yó ts'ítǐ'i k'a kjâ'a téji, rá jíchiji rá jñátjo, rá ñátji ná jó'o yó ts'ítǐ'i para ya rá b'ézhi nú jñátjo téxe k'a jânge póji yó ts'ítǐ'i b'á jíchiji nú skuǎm'a, ngé nú jânge rá jíchiji para mbáraji rá ñátjoji

Nuts'k'o má xôm'a rí 'ä̀t'ä ngé pá'tjü nú jñôna rá má sä̀jä ímpàrle ín ch'ǐ'i pa jñônaji rá síji nú jñôna rá nguárüji rá jñônaji para ndéb'eji k'a ts'íjk'e k'a ró má'a ñī́jm'e k'a 'ī́jī ndô rá... rá má... sǚk'ü nú ndéje para rá nězheji téxi yó... yó të́'ë nú ndéje para rá... ndúji ndéji nú ngǔm'ü porque 'ö́jtjö ndéje k'a ngǔm'ü ngék'o rí pa xôpk'ü nú llave